अगर क्वे कणे मां खाणों फुकी अर ते पर चिपकी, त सबसे पलि कुछ नि कन, तीं कणे मां थोड़ा सा नींबू डाल द्यावा, निंबू छिड़क द्यावा और तेका बाद तेमा ज्वो बर्तन ध्वोणों साबुण व्हंद, स्वो डाल द्यावा तेमा और तेते भिगे ते थोड़ा सा कुछ देर, अधा घंटा तनि रौण द्यावा। पसो मां रख द्यावा। तेका बाद अधा घंटा बाद आप तेमा द्योखला आराम से, ज्वो परत रौंदि जम्यीं तेमा ज्वो खाणो कि, स्या आराम से निकल्लं शुरू ह्वे जलि और यमण्ये मां हम ते भन्ना ते साफ करि सकदन।